E watiɛ̀ mìŋ naŋ naàŋ tɔ̀ɔ̀tù fɛi gbèe, sèè nìì sie, wo yèye miɔ̀ŋ nɔŋ woò wààŋ kɔ̀à, kɔ̀à ko sààŋ gbèè fɛi, mìŋ woà mìàŋ mìŋ yaà siinyɛŋ, fè siinyɛŋ yòò, ɗɔɔ yii manaŋ ka kà ɓieɛ̀ sùà ka kàmè aŋ wòì nyɛɛnyɛ̀ɛ̀ because manaŋ wa aŋ wòì nyaŋ, aŋ zemgbe tùutùu nyàŋ sèèùm sùɔ̀ŋ nyiŋ àŋ naŋ ɓuuyè wèè jèe, wèè gbìla. Mìŋ hawa mìŋ nɔ̀ɔ̀ŋ nyinie mààŋ nyùùŋ nàŋ yaà siinyɛŋ, kɛɛìm fè siinyɛŋ, manàŋ do kà saaŋ gbèè fɛiɔ̀, manaŋ do kà gbèè fɛi ɗɔɔ yii.